Izy ka niakatra ranomasigna ke fofotry endry tagny jiaby ka zah manôkana lo tegna le tsisy <hesitation> tsy hitako eky hoe ino fômba ahatafa-bô-bôka velogna ôlombelô satria sarotra zegny ibôahagna valogna amin'zegny na tagny jiaby fofo tsy hay tagny ande <hesitation> hamahanagna ndraiky tagny andeha idôkôgna fa-fa maty feky.